Mepɛ ɔkoko kyɛn nsu ɔnam dɛ mpɛn <noise> pii no nsu tum sɛe ndzɛmba pii. <noise> Akoko do so yebotum edzi dwuma ahorow bebree wɔ hɔ a yenkotum yedzi wɔ nsu m'. Akoko bɛma hɛn nduadzewa ahorow na yɛkɔ hɔ so a ndzɛma ahorow a yɛpɛ ne nyinaa so <noise> yebenya bi wɔ hɔ.